to, na mi̱n ku̱n na ci̱cco̱ di̱ mi̱ ke̱l shi̱n yamba tu̱ nu̱nde̱l fe̱me̱ na min ma fe̱me̱ mi̱n she̱ro̱ di̱ mi̱ yang ti̱ yari̱ng ke̱le̱ <noise> fang she̱nko̱ me̱, ni̱ be̱ na be̱ nu̱ bu̱ nbi̱ bi̱l me, nan bi̱yo̱ bu̱ shan ne̱ me̱ di, mi̱ you fi yaring de̱, na mi̱n mi̱n yarin di, mi̱ fi̱ye̱ mi̱ yari̱ng ni̱bi̱ mi̱ to̱ ka ma tu̱ mi̱ nku̱wo̱ kabal me̱ yi̱kar ye̱ karre. baki̱n ne̱ wu̱ ya yi̱kar ke̱lme̱ kan do̱r ke̱ndu̱ fu̱ra de̱ a lo̱mo̱ mi̱ yang do̱r shi̱ kar kuwo bwindu kwar bwe di, mi̱ yang me̱ shi̱. mu̱ ya ya mi̱n to̱ we̱ be̱ fe̱di̱ a chang kayu̱m di̱ yi̱n yi̱we̱ yu̱n ma we̱ sho̱kke̱ di̱ di̱ye̱l wu̱ nyi̱m mawe̱ sho̱kte̱ di̱, di̱ye̱l wu̱ nyi̱m ma sho̱kte̱, nyi̱ yang sho̱ku̱n to̱ nyi̱ ku̱we̱ shi̱ yi̱kar nyi̱ne̱ yi̱karre̱ na di̱n yi̱kar tu̱ yang yi̱kar ke̱l nye̱ ko̱nu̱ngyo̱ yi̱ yang ki̱ye̱ so̱, di̱ shi̱, nan bu̱- nan ta wu̱ nyi̱ ki̱ye̱-ki̱ye̱ de̱, ka nyi̱ kam be̱ kati̱ng be̱bi̱l nye̱ nyi̱ nu̱ngu̱r de̱ di̱, nyi̱ nu̱ngkur a du̱re̱ nyi̱n yo̱ku̱ng, tu̱ko nu̱ngyo mama yi̱karki̱n tuko nu̱ngur, yikar yi̱kar- yi̱kar ti̱bi̱r lo tuko nungyo yikar yi̱kar time̱l nye̱, tuko nungyo ma yi̱ nu̱n ma yi̱karkin wu for keshi nyi nang bu̱r she̱. ti̱me̱ di̱n ye̱le̱, ti̱m ko̱ nye̱le̱ do̱, nte̱ ye̱le̱ te̱ti̱me̱, she̱ni̱le̱ te̱ti̱me̱ di̱ye̱n bwang, wu̱ kwanke̱ nwe̱ wu̱ bwi̱r nwe̱ a kam ne̱ <noise> a kam ne̱ she̱ni̱l te̱ti̱me̱ ni̱bi̱n bwang, ni̱bi̱ wu ku̱u̱ bu̱tti̱n na she̱ni ni̱bi̱ we̱-nibi we ma tu̱ bwi̱r a kam ne̱ she̱ni̱, kan di̱re̱ nku̱we tuu mu̱di̱ shi̱ne̱ di̱, yang de̱ di̱ye̱l. tu̱ mu̱ di̱ shi̱ ne, yang ma nunde̱ do̱kum nin di shi̱ ne̱ a du̱re̱ na a du̱re̱ she̱ni̱ a she̱ ni na mu dam- mu̱n dam a dam di̱ye̱ne̱ mu̱n yo bu she̱ni̱l mo̱ kab di̱ di̱re yang bi̱yo̱ko̱ na ke̱di̱ kwangke̱, nu̱ngur kelmo̱ so tu̱ yikar ni̱n de̱, a kam shi̱n, namu̱n she̱kir bu̱ kamshin shwi̱-shwi̱ di, mu yang ngyam kin a dure tu yang nungur kelmo she̱ni̱ e̱, ka do̱ku̱m ni̱n na tu mu dịshi̱ ne ka nungur ni̱n tu mu da shi̱ ne- so̱-yang nunku̱ke̱l mo̱ bwi̱i̱re̱ tu̱ mu di̱ shi̱ ne̱. diye̱l wu̱ mun dib mu so tu ko̱ bwi̱r re̱ di̱, nde̱ she̱ ni̱ mo̱ ko na tu mu̱ di̱shi̱ no̱, mi̱r mam wolsho̱ ndam ti̱me̱ di̱yen di̱n. ye̱le̱ ye̱le̱ki̱n ne dan ti̱me̱ ko̱ nungko̱, she̱ni, ti̱b she̱ni she̱, ni̱bi̱ fa shi̱ an kam sho̱bo̱te̱ wu̱ mma de̱. tib she̱ nibi̱ ya me̱cce̱ di̱ shi̱ e̱ fa shi̱ a she̱ni̱l nyanne̱. nyanne n na she̱ni nai, nyanne̱ shi̱ra bu̱, nshi̱ra bu̱ tuu mu̱ ma wu̱ kwangke̱. ma tu kwangke bwe̱ndu biling min na- na make̱l fe̱me̱ mi̱ mashi̱ na chicco̱, miso̱ yamba doku̱m ye̱ na- she̱ni̱ nwe̱l nyanne̱ wu̱ mi mam tuu bwir na di̱re, ka mi le̱ring mi̱n a kabal yamba di. tu ko̱ mi̱ ma. so̱ an du̱re̱ min ke̱l yamba mi̱ so̱ yamba. nungur ye tu kwangke̱ nungur ye de sheni wu mam biyo to yikar ki a tibir loo, mam biyo to yikar ki na bebil me, mam biyo to yikar, kin na yirimbul me, mam biyo to kar kin na kar nubu mi kuwe shi ndangke, mam biyo to yikar ki na tibir lo na timel nye, she̱ni ko̱ro̱ nan shenu bwir di mi̱n ke̱l yamba, miso̱ yamba bo̱b yum <noise> duku̱m she̱ni bwiir wu̱, man biyo to dokum kaba a ti̱me̱ man biyo to dakum kaba na nu̱ba- <hesitation> na nu̱ba du̱r- na nuba te̱ti̱me̱ she, ka a te̱time̱ kar di̱ <noise> me̱ ke̱l yamba a du̱re̱ wo̱ro̱ she̱ni̱l me̱ mi ke̱lshin yamba, yamba nungu̱r ye tu̱ mi ma dimi nang bu̱r she̱ ti̱b ni bi̱l me̱ nang ti̱n bu̱r she̱, ti̱b nu̱bu̱ nyi̱mye̱ bwe̱ nang ti̱n buu̱r she̱ a duro she̱ru- she̱ru wo̱ mi̱n fa a chang ne yamba nshe̱ nu̱ wu̱ yi̱kar ye̱de̱ nke̱bi̱ she̱ni be tetime wu kami <noise> lin ting min di̱re̱ ka mi do̱ku̱mịn di̱re̱ na so̱li̱l she̱ ka mi̱ ma nyie di mi fam daku̱m kabale̱ <noise> she̱l te̱time she̱l teti̱me̱ ntu bwi̱r she̱ll te̱ti̱me̱ na mun yo̱tin dir a mun di mu kuwo shi kash kash muso nnunde kwangye <noise> namun namun yotin bu <noise> nyanka le̱lmo kwangshindi mu yang nyamkin a dure dediyele̱ tuu shell tetime ya mecce dishi̱n ne. mangke̱ nang diyen, kelle nibi sho̱n daku̱m kaba, tuu nbwang we̱l siyasa nibi nbwang ka- a nundell siyasa, na tu nibin faa we̱ll ti̱me̱ di, dire̱ di̱n be yitti̱n a durshi̱n, daku̱m ku̱wo̱ ka yiri̱m bu̱l she̱ tuun biyo̱ so̱n wo̱l ti̱me̱ dire̱ yang yi̱ma dushi̱n shi̱ di̱n. mu̱ru̱ng kan lo, te̱bung kan tu shin kuwo de̱ Har wmata yo̱ di̱re nibi̱, namu̱-kamu̱n shawo̱ tu̱m nemo, mu fa she̱ll dakum me̱ mu̱ daku̱m shi̱di̱, ye̱ shi̱ so wolmo̱ mu̱n fang bunu̱m, lam shi̱ so̱ ni̱bi̱ ku̱wo̱ <noise> mun fang nyaka, ka muna Mota mu̱ ya me̱cce̱ di̱shi̱ ka nbwe̱le̱ shi̱n Mashine mu̱ ya me̱cce̱ di̱shi̱, ka bwe̱le̱ shi̱n Keke mu̱ ya me̱cce̱ di̱shi̱ di̱, kuwo shi̱ woro so mun bu̱l- so- so mu̱n bulbu̱. nama kamu̱ dam an lo̱ ye̱rr di, wolmo̱ mun fang bunu̱m mu̱-mamu̱ di̱ loo̱ kwanu̱ng mamu̱ di- lo- lomo loo yerr To, loo ye̱rr na ma bwiir di, yan chop tu̱ nyi̱̣n fa kakambu̱l nye in nu̱ngu̱r nyine de, na she̱ni̱ buttile nbiyo̱ na mu̱ loo duku̱m ne wu te̱time̱ diye̱n ya me̱cce̱ dịshi̱n ne di na kwan neme̱ mbuldi̱, nang wu̱ nan kiye̱ nang kube, numba namu̱n shuwo tu̱m mu̱ yang wmi̱ fa loo, mu yang wmi̱ fa fii du̱n mu yang wmi te̱mke̱l kan tu̱ mu̱n kuwo de̱ a nu̱nde̱l tu̱m, nke̱bi̱ ka sai mu̱n ma ko̱ ma, ka a nu̱nde̱l ma Siyasa mu- mu tam shiire̱di̱ Amma no mu̱n yo̱tin di̱r di, ke̱li yamba nungu̱r ni̱n tuu mu̱ ma de, na faa kin nemo a- an nunde̱l komde̱, duro nyo mah koma a kabul she, mah na shire dishi tu kelle yamba nkiye ma so nyi ma shire a kam ne̱ kar tuu nyi ma sh. du̱ro̱ ma ko̱ ma shire, nkuwo̱ ma shire, ma bale̱ din de̱ she̱ni̱l nyanne̱, she̱ni̱l nyanne̱ kuma mandi̱ yikar kin a mun, manke̱ yikar ke̱l nye a nunde̱ wu di̱ nyi̱ nan buure̱ tu̱u̱ nyi ku̱ra shi̱ nyi so nyi fa fa to, na nyi̱n de she̱nu̱ nwe̱l nyanne̱ di̱ yi̱n nyamki̱n yin ma kuwo̱ du̱ku̱m tok na yamba, na yin ma kuwo du̱ku̱m na yamba di, yamba yang nyi̱ye̱ kel nye̱ diye̱ nang wu̱ ke̱lle̱ yamba nnu̱ngu̱r nyine̱, nubu̱ nyabu mecce din na kelle yamba, nu̱bu̱ro̱ mma ko̱du̱ku̱m na yamba zama nubu nbwang nu̱bu̱ro̱ mashi̱n tu̱ fu̱m ne̱ shi̱ye̱ nde̱ de tu fum ne shiye nnungu̱r de na tu̱u̱ kura shi shi yang faa daku̱m ka bal loo te̱ti̱me̱, di nyang ma shi̱ na she̱ni̱ she̱ nnu̱ngu̱r ma nwe̱le̱n re̱b dire̱ di, kuwo̱ re̱b dire̱ ko̱ reb dɪre ntu̱ ku̱shamme̱ to, ke̱lle̱ yamba nnu̱ngu̱r nyine bu woro na nyin de̱ diyel tuu ke̱lle̱ yamba nnu̱ngu̱r de di to, kel yamba yamba dishi̱ yang nnu̱ngu̱r kelmo she̱nu̱ mu yang ya me̱cce̱ du mu- mu yikarrum durre mo, shenu mu yang ya me̱cce̱ di̱ mu mu- mu yam me̱cce̱ kwang shin na nibi, mu mamtu yikar ni̱bi̱, yikar nin yikar nibim yikar yirum bulmo̱, yikar nuba tibir loo, yikar timel kumo kelle yamba nnungur nyi̱ne̱ bwad bwad le ya meccel ko ka nte di a te̱ti̱mo̱ ko nungo na nye maa ya me̱cce̱ a dure kelle yamba shwi shwi di to, kelle yamba yang wu̱m kel nye̱ nungke, kar shenu dire yang biyo shi̱ di̱ shi e̱, na she̱ni̱l ba cho̱b kin kiyekin ne she, na she̱ni̱l she̱ wu̱n fa a ti̱me̱. na ma dire ma sheni na ke shi yiye ki wu shi kumo shi shi di shie di, shenil she inkebuwu nfa chag yamba di, mnyiye ki woro mage a yikar ki a durshin ko din na- na mun lam mu- mu fa nyiye kin wu yikar nin de di to, mudur na kelle yamba, na mun kun na cicco di nang wu min kiye mi so bu mu maa nfeme, mun ma feme di, fono mu kuwo tu nkwang mum mu yag maa she tuu nkwang num mu yang ma she, mu yag ma nakin di shi na mun- na mun nang buur she di, mu ya- mu yaya mu she- sher dishi a tame, mu yer na tib niba nyin bu e nibu nyim bu e mu so kelle yamba nungur so nyi ma nyi kelle yamba nungur so na nyim maa nyidi dakum dakum kaba mwe mun so na nyim ma nyi di nyin lering, tuun lering lering de ka nte di, kelum nwe durshin, na kelum nwe durshin na kelum nwe durshin na yamba kelum nyine kelum a tetume, na mun lering na kelum nin kelum kelum kin nwe- nwe mun lering shiir ko fim wu a tetume ibi yaa mecce, a mu lerig shiir tuu bul di, we a wu nibi nyiyen so, nyanki yurumne tuu mun lering de nwo na wo nibi yernin so, tuu mun lering de nibi bon bo yaa ti num a firshina. na mun <noise> woro kar an kam ne na mun lering di nkelum kel mo, na mun ya firshina di, ke dire nan yaa di, a fir shima di yang chob kel tuu be yikar shim yikar e ken dire nan yaa di di̱n shottu̱we̱ nyamkin, yang cho̱b tuu bwi̱i̱r wu yok ti̱n wu̱ shi̱n maa di shin shi̱n fa har ni̱bi̱n yati̱shi̱nu̱m firshina to, nyi cho̱b de dukum she̱nu̱ woro̱ shenu wo̱ro̱ manke na yi̱karki̱n a kam ne ya me̱cce̱l yim ne te̱tu̱me̱ na mu kwetii yaa me̱cce̱l yim ne te̱tu̱me̱ tetime wu na nyii dir a kam shi̱ne̱ di, to, yamba nkuwo kuwo nyi̱di̱r mo̱ na yamba nkuwo nyidir di, an dur te mu̱ wolmo̱ mu̱ yang biling tuu nyii dirre nu so mu̱ yang ya me̱cce̱l di shi̱n ne̱ na mu yang ya me̱cce̱l na tu̱u̱ mbwang nyi̱ dire di, yamba a maa ko̱duku̱m na mu mu̱ kuma lo̱bto̱k mamu̱ faa barka a dure bwi̱i̱r- bwi̱i̱r mo̱ mu ya me̱cce̱l di shi̱ne̱ mun abbu kelle yamba a fu̱m ne̱ mo, min yaa bu me̱cce̱l diin na ke̱lle̱ yamba. tuun nkaring yaa me̱cce̱l diyen a te̱ti̱me̱, nma tuu bwi̱i̱r, tuu bwi̱i̱r din bo te̱tu̱me̱, na tuu bwi̱i̱r din bo te̱tu̱me̱ di. to tu̱u̱ bwi̱i̱r ko nbo te̱tu̱me̱ di shi nbwang nibi kar nan kungu nfang maa tu bwiire. na nyin shira di, me maa nyala miso nyi shira de maa tu̱u̱ bwi̱i̱r, dure na ma ma tuu bwiir di, mum maa ko̱du̱ku̱m na ymba, a dure na mum ma tu̱ bwi̱i̱r di, yamba manke nyo limal mo yamba man dik ti num barka <noise> min nang buure̱